Kuenta onreyexu tka chinajan yeyajan yee kuenta, ndakutu iho ndute anutujan iho yetukue chinajan che'e naxu nune iho, pedaxu jan uvani kandate tundatatu jan chí minixu ndavaxu ndute ndute tu kue chinaján ondute kuenta ndate ndukuu, tu kue chejan kua ndute kuu ke dakenro dute ján chichiniru uu tukue chininru tukue kechijan kela ke azucar jan ke ton iho kuan ndute, tukue kuechijan tukuechi najan iho tuñunrujan yendo ka hi iho kuenta ñunrujan kutu atuu atuu nevi iho ndayunu hatu yunduna yinduju naxtu chinexu ndavaxu tukue tinaján, ndavaxu tu ku hi iho ndo hi naxuu ñunrua nana ngutu kuenta kute tuu kue vidi tuku jan kue iho ndon kue tuku tande kue vidi jan kue iho, kuan ndute tu kue kuechi tukue tinajan ndo iho xhekue chinajan tukue kuechi.